Mi buran yidugo mi nana gimi beldum, ngam mi woma. gimi beldum do wata am seyo masin. mi hubba gimi MI wallina hore am mi Wala mi de'ita mido nana ngam mi Velvita MI seya.